Zareo africain du sud indray, atsy Afrika Atsimo ndreo zany bobotie zany, anatin'ny bobotie zany karaza hitanao <hesitation> hena io tapatapahana madinidinika karaha maskita reny ataondreo madinidinika fa tsy haiko fanapahandreo anazy io dia asiana episy. Bakeo koa braii zany io zany hena hitanao reny karazana tonotono reny? Resaka tonotono reny, reny mety amindreo Atsimo- Afrika Atsimo ao.